Naina nai ɗagh thagla naiɗaghe naiɗaghe lauwude naiɗaghe ɗagh ah aure vagh zanishi to ɗagh sthagla shi fitse ga hiya tuhiwaɗ triya mba mbai chwuɗ hiya, to nauɗa chigima gulled naiga gwalmaghma gulle naɗa vas kaɗa bgah tha kau kumnetse vaka katse tsave tsave kuranbasahane ko tsale tsamanɗa tsa ghuha hane, komɗe tsave kunve harhanne ko tseve gathahure hahave gatena naiɗai nai <hesitation> that naɗa kwara ah haritsagh natsa thigh, wuzu tsa guhg tsagha mmanawe ha to kaɗa kathare kaɗa ngwame thigh nguvne tsa wude thaghta ka wute ngallah kawuɗe ngall thigh to nainahvanta gulle, ah da palgh ɗe ɗam ten ai tsavege zehehe, ɗa palaghe gulle skagha ah da palasheghe hazmate gulle to aɗa hakarne aɗa fiɗe thigh ɗa kware laatsa wuɗe ayya ɗa ɗa pllagh thigh wude tana va ɗa ɗa ɗe palagh thigh wade kuwute wuse hiya to wuse tsa wude hiya mane weɗe ɗagh figh. To mbul hiyatsa gulter naku el <hesitation> shikitsamma, naka halaɗa ghutebetsomma shir gulter ki ku niktsa ghaya galle shi bah tigh a ghipe a hiya ke anke fitsel tsame akem aka el gul vath fitse flute kawude kaa fitsel tsa miya kawuɗ pare paghe tsa wuɗa mbaa kavude hiya fitseli to nahnoeɗa pal thigh gulle pagh teghe tar gulle to vaka kudil ah palɗaghel gulle lardashigh shiya da wuze natse shiki ana thasala mangure lawuna kuelthagh vam, nga tarha make tareva shi valva n ɗa palɗa palawuɗe ah thgh zaata ɗa mantarha, pahtight tsawude, pahtigh tsawude mb aɗatsa kawuɗe ghulnete ayya kuwure gulte, kada mbolin mbraraatse, mba ghaya tsa dagmatse gulle, nana naighatsegh mbara kada shigirnat ɗava na naiab na ghuln btsaki kana, pahgh tigh ghah kwaati ghirshirki gulle kaɗigɗeɗ kure krfetsanha tassaya kurwayatsane hada ghwulue ayya kuis ude pashteghe hiya tama, zagaga tagi ghize tagitsawuɗe ghuze ah ɗse ghipe bma tikwe hima takar tuge fitse ghipe bma titwe hima takar metse takar hakere, kawude paghe ghuze ayya. Palveekne tama azuɗ tana kawude kawudek kwere naghakaname ghaitse gulle naga guhg hashirtse na hitegka shir paghatigh hunze ah halarh ghat daga dag gaɗa naigg zangulle nana najwaa wude ku ghaɗa zanɗaɗa nagha kada phaɗilla haldile ngha aghuka fate tsaga kawude ngwa yi fate tsaga nai ga turanitsa zanah nauga suta ngaɗa to ah ghaɗa vasartsaka gulle kkaya kate ngwu urghu kana sanne, na kwuel l ea fite zagi zagh ga gwaghah naghtse gulle, mu ngwaghe tar gulle to nguhel ste kaluwatai da aghu sagetana, shigh shigtsa luwatalla, kaɗa kawuɗe ɗa batar baa huzetse, kaɗa hittruwa huzetse to fitse pal thagb tana, ting zude ama, naina gulle huta ruwunae huper thigh kazanda kuya ka thigh ɗa paha wuɗe naina gulle nga paha wuɗeva kawuvu ɗakvaha ɗaɗaghe thigh kawuɗe langa larga zo lvaavan vaavab kuwer tarha ah atimbe naima tsag tinbe ah tsagbba tsag ganka, shivma svan zudivamama har kuwuɗ ɗhgina baya tajwakitsa to takualitsawude kawuɗe viaghar tha gbtse ɗan inghaya tha ghtse ɗa ghaya, vijir ɗughu ɗa ɗagina vijir ɗugh ɗa vighatse tama. A wude wessa veyeva na na yegdi ɗughtsu gure. tarɗa vei thigh da vagha vagha tsago pashe tsawude tsaga, kawudo tsa keel ngh histata ɗama nthauitsawucfe tsaga tngzude tafɗrough <hesitation> ab aɗaɗawaɗe farhama, <hesitation> veel vathhir ah tsag gulle shiwe, gallujir ɗughu san va zaola gharza ah alitsaga same kawuɗe njhavaya ɗa viya ɗa njava, ɗe vajha vagha shiwe same wude <hesitation> gthar bayan haretsa wuche thafana nanadagadu gada skene >, kawud tsage digamma kale jamaana ga ghuhbena saghan mata vaka gulle atanola jawa jawa ɗa lauwabte banyan ba yheste ghze nai zebe tsanne saghai ɗa fadashin zardilwy ghuze hutuwe ba ghaya ah kuya kwaya shima shin a thangargar kaɗa va nɗuki lauwa nduki lauwa nduki yamga aznahanaɗɗa hana shine zuɗ ka tra ha ana dughuɗe to ɗagh tauglle atau vajarha shini taume nana shihi, tauzagunna madunatsane gulle shihi melnana kana nan ai vajar tsome mbatsene kada kawude kalnawe tawa kev nawutsawudda tauwa to kuwere tsam tsam jamaa kwara ie ah mbashin meteee naiga zebetsan mtavaka, vawuɗe kawuɗe mbalɗu ga naghusha kazan juwa ɗa tal kwenɗa kade juw kwarare kwarn nne nghava haz mene. Ngava hazizemega mare, hazuall kaɗa ka ie kaɗa ka ie jusa talkwenda kaɗa tsanar ghat sane ane zabe tsome mata kaka kaɗa shighe sag ɗa tanwai saghe tsane kaɗe ka jana to mbse tsom same kana to kauwude, kakwude ka ju an taf yake tef tsawude feke, tefetsawache feke, ka wuve faghelma zamaii zaɗil wuɗe hadainayawed thatse lauwa gulle ana a akawud ka ie mi vijirmel tsane, kawuɗeɗe ngwa ie ne he kade juwa ɗa harnɗughe, kawude langa langa da ghar ndughe lang tsan wade ɗa gharnɗugh kaawuɗe ka ab a khuɗe ah agha ana pag ghe ah ah skire, kuweri, juwa menwe laa gh shir, kiha galagha naitate chigamaghu ne mene kiha ghartsana ha va gagha nhug kuhetsone ngashrk digamatsava mene ah ah takale ghaisike meneha ɗa tsaina ka ah yange ngashivi an gh ausuke vaɗanah vamune zare za va tsanaka ayy magur suwa zanne naiwaɗ ɗa mbatsa skure harz ɗigima bayan sawatsa wuɗe gharnɗughtse ian gnau ga vijir tsane nai ɗugh shir nai ah vijirysane langtir kawuɗe vada kaɗa sawar kandu. Kushe bayam sauushite to naitemɗama naina hna ka el jawa gharnɗughe saghi ga ghutibe gulle, tsegete timbe same, kagthan th kathar huw ghuja to ah saawa gur ghar ndughe zude kawnɗe kateɗa ngain vaha titese nkanahna saughartse da hatu halla, hamw naza anan tsa tafe saka digina ka;a kana zakiwa ɗa hala kada vijirtsa hala, halutsa luijirtsane kuw wri ah naɗe alze atetvade vijir ɗa ja naie na shirce ɗa h, ɗe zah ɗugh shin same ayya tibenatsawud azeka, ka vijirɗa nr badulo ske ka wuze baghe tsane to kada nai nahna ɗa shighe sagɗa laugulle to ka taura tawa tuka lete tauwa naiga ghize batarwude paghete naina shigte ɗa hipe gulle anahna shigh sagi ɗa fate tau sane safe nauga sabetsa mataka faka kuna zuw ɗughnahhene naga vijirɗughina kameke hne kada saghaya naina zaɗa rgh te huze kuwute jane ghuze jane tsa wuɗe ghune to a jja naiga mane kauwuɗ ka ɗa wardil wura, ghumga astezaɗra hane kon kawuɗ da zadil ana fide ko thirde kawuuld paghta araya kate ghuwe saura gulle, kawude beke ghute gwagh na mets metsa naina gullle nga. Aghiz zaɗaraghar tarhine vvama kawuɗe nai shuhiba ɗa nisane gulle, sveene ah tauah <hesitation> melmana tsa wude to naiga jijigh shir kana kaɗa sar ghai viv kada kala ndugh yuwe bala bawd ghe batar baweɗ ghugulle, hutute katronai nɗngh yuwetse, guheetse gulle ka ab viyu viyate to mbas vienknu <hesitation> tautama to naah naah vajarha sulle naspaspa nakwa mume gavagh am masak metse ko vagh masakmetse thir ghara ghhar nchgha shiri nja naiva nasgiri kasavagha wuɗe gada wuɗe amma shiki hieske ma ngawnd, kasav ghava baimalhazaga ɗaɗi malka zama kune yagɗina vijire, kasausha wude nahne to <hesitation> nsha ɗaghle sallah gulle vagh salla gh azumi gulle to aɗɗanai <hesitation> azumi a zube kuweri mazu. Kina ɗa ɗamanɗaman wude ah azumi bayamk kaawuɗemame bahartse kane na nanghen wuɗe tiltana zuve ayya vikne tse kawuɗe ka mansallah ɗa hagh shir tahiwucte ga kaya naina nai <hesitation> shinke tsankana ttahira ga kayanga vasargha tsankana tihir an naghushari kathaaha ghar al eitsa gulle, aɗakathe ɗa kathan aɗa harime ghaine ah ɗan azumi, ka ie kada harya, nga nga dunatsame nga varfilsan gulleva akkade sukeme luma, maɗa suwa vajar hava gatane ɗegs mata wuve ka vaja hatse ɗa kauweɗ taktaraya ɗagh titengue firrse hane ah kawuɗe wuzuwe <hesitation> amne wu oh sallah haza vasarha to me yatse digino kama ah ngannaivea ngamanh eva vasarhashiki ama ana am angwai de dagh sallah ghe ga azumi salllam laya hane miah matsalagh ana tsa tse me mulnana vasarha samahue mayatse melnanakam nga laagh meeyeva naine tsatsamye nganava guleva tsatsamya amana vajarha ngtetsatsam kwara ngashikiva, naishinki ngate tsa tsamva naisana haztare to ɗagh laya chighinetsenva.